يعني انا لو جيت نخير اني نكون زماهيك ممثل مشهور ولا كاتب مشهور يخي يراني بش نخير اني نكون ممثل مشهور لخاطر الناس يحبون الممثلين و الممثلين عندهم شهرة كبيرة ويديو دراهم بزاف وعايشين حياتها اما تكون كمؤلف مشهور راك تخدم راسك بزاف يعني خدمتهم صعيبة يعني.